Kenia pegua reta kuaretako jae jetayae kuareta igrupo irundɨpa atɨ grupo ndipo guɨnoi reta etnia jaema jaereta jaeko masai jei supeva, mboromboete guɨnoi reta jare musika tradicional jaereta oyuvangavi jare jaereta guɨravi mboromboete opaete mbae mbae reta jaereta jekovarupino